Íkó ánááñ ké ámi ñtáñám, ñták ámi ñtáná ikó ánááñ ádé ké ámiém ñké máná ké ánááñ, túñó ké étókétók mkpóñ ké ánááñ, ñkáá isóñ íwén, ñsúk mbá ké ánááñm n̄ták ádé ánám ámi ñtáñ íkó ánááñ. Étémi áké táñ ikó anáán ékámi átáñ ìkó ánááñ, ákpómó ágwó sé ámi ñyié étáñ ìkó ánááñm. Ámi ñké máná ñnúñ ñnigwó ñsúk ñkéné ñtán̄ ikó ánááñm, ádé ikó ilún̄ ájid kédé táñ ányúném ñtóm k'idém, àmá ké sém úsém íwén únéméiò, ámásúk átáñ ikó irùñ ányiném ódé ikó ánááñ mi, únéém ñtóm, ná afó ákákámá átáñ ányé, ùsúk ágwó énúñ úsésé inúá áwó ñsé másé átátáñ, ilióñóké iwó áfò táñ ikó ánááñ. Ikó ánááñ ánémó, sádé ámi n̄tó ánááñ ñták ádé ánám ámi ñtáñ ikó ánáán. Ágwó átáná ikó ánáán̄. ánúñ átó ánááñ, ágwó átó ánááñ, átáñ ikò ánáán, átán ányé nú úkó, sádé ágwódé àfó ánáàñ. Ámákésém úsém ibibió ásin, ágwó údéhé ágwó ánááñ kéde, údéhé áttá ágwó ánááñ, àmi ñde áttáá ágwó ánááñ, áttáá ágwó isóñ ánááñ ké ami ñdé.